هي سور لو بلون برسونال دو بريفيرونس ترقي الحب بارسكو هداك الحب هو لي خلي الناس مرتبطة بيك هو لي خلي هدوك الأفراد يوليو مجتمع مي سور لو كوتي بروفيسيونيل الحاجة لي هي امبورتونت سي لو ريسبي الاحترام فريمون تري امبورتون في العلاقة تاع لاخر دونك ساديبون إلا هدرنا على الجانب الشخصي الحب هو الافضل إلا كان الجانب بروفيسيونيل الاحترام هو الافضل